<hesitation> ja te´ente ntayó, chí ruu chí tú jatiuri doctor chi ja este chaari médicina, charí médicina te tú va tabrí rochi fabrí já nítokurí ni neírocharí tao cherárh charár tao aete niñeyo charár yua ku medicina tú todo jáarí já nítokurí in kifí ka kadí tintaxa yuaní kuu médicina rí no ní te´ente ntarí xi ni jamcharí ja´arí jí jaso. <noise>